Enaku jino amaizi tegatonya bulijo lwakubanga tuli muu ebisera tuli omukisera akaa aka'kasana kasana kasana amaizi gakali okwiila

Omuntu alina presiya ensunda yomowoyo yewanika mu ate atuyana ino nobutawera okusani

Obusenta buwa abantu ekyanses okuwigulawo ebizinesi jokuma amaka gabu

Babulira enjiri, nokusabisaya no'wandi basobola ooo okusomesya abantu ebintu ebireta okucawa amasitaani nokola ebitasaana.

Mbe tintera okumira omubanka oluisi ntera okozesa esente jange owejiba entono Kale tinsobola okutwala omubanka nsobola okujikoyesa naye owejiba yingi nsobola okutwala omubanka

Kale olina okuwona nti omukali nga alikida olina okumutwala mudwaliro nibamukebera nibawona omuwana aliatya eyo mwidwaliro omukali bamubulirira obuyonjo nibakebera obulwaire obulimu omukali nabanga bamubulirira

Ndima mbooli duma muwogo na bulo

Kukambira nga abaana emigaso gyo kusoma ate nga baikiriria okusoma

Tutira okukozesia pikipiki

Omukali owekida atandika okwaba mwidwaliro nga ekida kya'miezi isatu era asobola okwaba mu emirundi nga iina paka owazaala paka owazaala nga iina kwitaanu

Emere ejensinga okutaka oba okuliya buita, matoke, bijo muwogo nga eiva lyonalyona eririku kale eyo emere niyo ejetutera okuliya era jesinga

Mbe tegatera okutonya buli Jo gasigala mu ate nadala ebisera bino ebyekyanda tegatonya

Okuba nobusoboozi bwemere yona eri owaika, na essente gyoona giriwo ejigula emere eyindi omwaana egy'asobola okulyaa.

Ago amaizi amabibi gabamu obulwaire lwakuba ejigazwa agakulukuta gayoola ebigasiya bingi kale owetwaba okunywa niyo okuboona nga tusuna obulwaire obwo nga cholera kale abanga tunywa tulina ogafumbaku kaisi

Kikuma abantu okutaibiwa ku esente jabu

Entambula eyabeyi niyo entambula nga epikipiki ,ne motooka kale okuba nga okwaata epiki ne motooka bakutoolaku essente nyinji mazima nga otambwiire olugendo oluisi olutali lwewala olwe songs inti manzira .

Kuba nti basunire amagezi gakubikola

Kulambiranga abana okwaba kwisomero bulijo

Obuloni buno abakali owebabufuna betaba mubisenesi nga enyanya, byenyanza, kutunda ngoye nobona nga bona balikola webailiayoku amagoba webakozesia capital okubiriayo okubona nga bakulankulana

Yamasimu.

Okubba nga olimulamu bulikisera olina okulia emere yonayona omuzungu ekyeyakoba balanced diet ofune nga olire emeere ekuwa amani emeere ewa omubiri okuba nga olimulamu emeere elongosia ekyenda yonayona olina okujjiria

Okusoma kuyambire bulinmuntu okufuna esente

Oigulawo ebizinesi nowa abantu obokitundu okwiza mu okola

Mokitundu kiyaisu tuyina entambula ejetusinga okoyesa nga tutera okoyesa pici ebisera ebindi olugendo olwawala tukoyesa motoka egindi tukoyesa ebigere oluisi tukoyesiya kagali naye nga eino tukoyesiya bigere

Okusoma kuyamba abaana, oku ebyewuwanga ebyeiira.

Omuntu alina akakowolo etikakoma ekyokola olina okubona nti mumutwala mudwaliro nibamukebera nibawona kiki ekireta akakowolo ako oba kaluwaire ki akamulimi ekyo ewekiwa babanga bamwijanjaba nawona

Kulambaala mukatimba .

Abantu balina okuba bamukwaago okulwensonga nti ebintu ebyo'mukitundu bitaka kukwatira wamu, kuwulizaganya , nokuwona nti omwiinawo yeena wo'mugaso kwiiwe kale kyoova omukwaano gulina okuba nga bakolera wamu.

Opuresya omungi, omuntu aba alina kwaba mwidwaliro, mwidwaliro eyo, jibamupimira atyanu bamupima Badi balaga nti pressure wo mungi okole oti oti okumuirya wansi kale nikyo ekiraga.

Nnnn era okwega nikyo ekintu ekikulu, engeri yokulemberya okuwona nga amaka, imwe abene oba iswe abene twetekamu omwoyo ogwo ogutaka, okwega okuwona nga tufuna ewali abo abalina ekibamaite.

Mbe tefunangaku naye, eyo entambula kale; nga owenkolere oluisi amangira agaba mabiibi olwisi batika , abantu babaamu bangi, kale gguba mukisa okubona nga otambula notuuka ejoyaba nga tofunire obuzibu.

Ntera okuzwala ngoye nga esuti niteka ku kanzo ejamubigeni kisinzira wa ejenjaba kuwikendizi tisyati eem jinizi ntyo nijo engoye ejentaka

Lususu lwo'mubiri gwa'baana tutera kujanjabya nga tukozesa olumo saabu waliwo osaabuni ogwebatambulya netujanjabya aah netutekamu ebizigo nebajanjabya owebiba bigaine era tuba twaba mudwaliro nebamujanjabya

Aaah ebiraga obulwaire bwensi kubaana obona lususu lusus lwa'baana luisi luzuwaku amabwa aaah nobona nti buno buluwaire obweensi

Uuh ekyo nkibulaku buzibu kasita nga esente owoteka mubanka jibitira mumpewo oluvanyuma lwamu nga wena eno ofuna obubaka oba kukasimu nti esente jo jiti gjirikubanka ekyo inkibulaku obuzibu naye olumu owotekaku nejikyamkalana

Nze nga omuntu amaka gange gabaire gakali okufuna mu mupurogramuzi ejo egiiza mukyaalo neye nze nga omwene pozi amagezi gabanga wenfuna nti nga baiza kusomesya abaana musome kubulira abaana wenfunira mu.

Kale olunaku indiya emirundi iih ibiiri nijo ejjedyaamu emirundi ejjo emirundi ibiiri olwo'kubanga nga indimumirimu indiyaku ekyemisana awo aba insubira kulia kyeigulo naye nga' mmala olunaku nga lwaaba